Karazagna raha magnitry ampiasaigny amin'ny fandrahoagna sakafo zao: mampiasa sakay tany, tongolo lay regny mampamagnimagnitry hanigny, avy eo koa kôtomila, ery selery, poivre vert regny, avy eo tongolo maitso, <hesitation> ampiasa tongolo vodiny koa o, ery tsikiry regny.